मनप् जिपनत् हṃप्रकर् गरिओत अति गुर्तो पुन मैथṃइ सपे होल्, मोबिल् पुन्। जर् जोइते एखन् थै पर् अन् एखन् थै लो जुग जोग् करतु अति कोइ गुर्तो पुन अरो इ एखुबिद जुनुक् अहिल सपे बेबह कर हौसे। जर् जोइते <hesitation> कुनु एखन् थै थके लेतर् कथ बर्त ब सबि परिदोखन् करतु अति कोइ। सोइ परे जते अमि जिमन् दुर् नहोक् लगेरे किओक् बर् अमि हेइ बिओक्ति मनर् सिन्त बर् मनर् फीलिन्ग्स् किनि बर् अनोफोब् किनि। इ जुने हेइ जुनुक् पककरत् बर् फहै, फहै करत् हुबित खोए। जते कुनु अरो हेइ बिपोदोर् पर, हेइ बिपोदोर् पर खत हि बुले बर् बर् बिपोदोर्, हेइ बिपोथोमु बर् बर्, हमैस हमु पब्लेम्। भर् पब्लेम् हुमु अमि हमैस हमु हमधन् करत् अति कोइ फहै कोरि बोब्, फहैअ खोए। जर् फहै, हेइ मोबिले फोने हमु बर् तमद् हमु मयक् हकु लुखेनि रिकत् मेबहर् है, अरो हेइ मेबहर् फहत् बिओक्ति किसो-किसो बर् बहु खेतत् एलक्गनि मै थमे, बर् वैदोतिक् मै थम् दोहे, हेइ मोबिले फोने अति कोइ ग्रहन् जेग्ग बर् मेबहर् करतो अति कोइ बुजन्।